हम आकार के अनुसार दस जानवरन के सूचीबद्ध कई सकिला। अगर हमके चींटी से शुरू कई के व्हेल पे खत्म करेक हो, ते हम ओके ई प्रकार से सूचीबद्ध करब। जैसे पहिला चींटी, दुसरा केचुआ, तिसरा चूहा, चौथा खरगोश, पाँचवा बिलाई, छठवा गाय, सातवाँ घोड़ा, आठवाँ गेंड़ा, नउवा हाथी और दसवाँ व्हेल।